Ny karazana hazo fantatro zao de ny: frêne a, ny kesika, ny ravintsara, ny kininina, ny andramena, ny baobab a, ny palissandre a, ny zakarandaha.